Wonde ñalaande goɗɗo nanngoowo taadiiɗo mo yiiyi lilal, lilal ittoyi dagam mo annda, lilal bo kullaangal, nde mo maɓɓiti pataaki yolngol bo, mo fuɗɗi jannguki, mo janngi mo janngi mo faa maayi. Ndeen mo raɓɓiti goɗɗo annduɗo kompiuta. Mo raɓɓiti dewelopa.